Zaho aloha la benoky antranoko ao tozay amy hotely any satria laha antranoka ao zaho mba tsy mihafahafa sady tsy lany drala. Mba afaky zaho koa mifidy ze raha tiako ko ketrehy.